Ndikka mi huwi nde gotel awa sappo e joye haa nyalande ngam bone ngam bone man pat jei wakkati goyel on mi hawra mi huwa wakkati man tan tomi dilloto mi metata lorugo sei asaweere feere nyalandeeji ko lutti do fuu midon siwto amma to mivi mi huwan kala nde weeti fuu bone man duddum